Jadi beta nih mo carita cara masa ayam yang bae, tapi sebelu beta carita itu beta kasi pengantar atau beta kasi carita sadiki dolo, jadi dolo-dolo biasa beta dikampong sana di saparua, beta kalu dikampong itu biasa oma deng opa itu paleng hobi skali par piara ayam, jadi katong pung ruma itu su bisa kaya kandang ayam sa, barang oma deng opa nih dong ka-kalu piara ayam ini bukang saekor dua ekor, tapi ratus-ratus ekor jadi ayam itu akang mo beta dikintal ka, akang mo bera dikamar ka, akang mo bera ditampa tidor ka, itu karna op <hesitation> opa deng oma pung cinta par piara ayam itu, jadi biasa katong kalu dikampong-kampong itu katong kalu mo makang ayam itu seng susa karna kalo hari minggu biasa, biasa hari minggu tuh jadwal makang sadap, jadi hari minggu itu biasa opa slalu bilang, suda tarek satu ekor rabus katong biking ayam kecap ka, ayam smur ka, ayam goreng ka, ayam kantaki ka, pokonya macam-macam setiap setiap minggu tuh menu-menu ayam berbeda. Jadi skarang beta mo jelaskan cara masak ayam yang baik dan benar versi beta menurut betae. Jadi yang pertama itu biasa katong masanya ayam kampong, jadi kalu ayam itu hidop pertama tarek. Katong mutilasi dia potong dia pung batang leher itu supaya jang dia bagara, jadi kalu su potong batang leher samua, siap aer panas mandidi lalu katong kasi maso ayam, kasi maso ayam itu tunggu seng lama barang lima blas ka dua pulu menit diaer mandidi lalu angka suda, selesai angka itu jang katong langsung cabu akang pung bulu katong tangang pasti malapo, jadi katong tunggu barang lima ka sapulu menit bagitu baru katong mulai, cabu akang punya bulu-bulu ayam itu satu abis satu, cabu jang ada sisa bulu ayam supaya ayam itu katong bisa konsumsi akang, jadi kalu su cabu bulu ayam barsi lalu jang lupa spul, oma deng opa biasa bilang spul akang barsi-barsi supaya jang ada kotoran, jadi kalu su spul barsi biasa tuh yang potong bukang opa deng oma, papa biasa yang potong, jadi kalu <hesitation> su abis spul bagitu bapa biasa potong kacil-kacil karna katong nih basudara banya ana saja dua blas, cucu dua pulu, jadi bapa seng bisa potong basar-basar nanti laeng dapa laeng seng dapa lalu kaco. Jadi katong musti potong kacil-kacil biar samua-samua rasa to cucu dua pulu tuh rasa, ana dua blas tuh rasa, oma deng opa tuh akang rasa biar sadiki-sadiki jua oma deng opa biasa bilang biar ayam tuh akang sadiki-sadiki yang penting ada rasa. Jang bagini laeng dapa laeng seng, jadi kalu su potong kacil-kacil itu tinggal opa prenta sah ini mo biking menu apa, biasanya karna cucu banya bagitu katong biasa ayam kentaki, jadi kalu su potong kacil-kacil marinasi akang sadiki, marinasi tuh katong randam deng bumbu-bumbu tuh, biasa orang tatua dong bilang randam akang supaya ayam itu akang meresap dibumbu-bumbu, su meresap lalu katong biking akang pung adonan kfc tuh, ayam kentaki tuh, katong su meresap siapkan tepung, lalu siapkan talor biasa-biasa tuh supaya akang renyah katong pake talor, talor ini katong seng talor ini-ini, talor ayam-ayam yang katong piara yang barapa ratus ekor tuh biasa akang batalor oma deng opa simpang akang jadi kalu ada parlu apa-apa pake talor-talor ayam kampong saja. jadi <hesitation> tepung, toki pica talor, tamba garam, tamba, lada, yah tamba gula sadiki supaya akang manis sadiki to, lalu tamba mi-miwon tamba-tamba bumbu jintan, katumbar, lah katong mulai campor akang, cambor bagitu jang bagini akang rasa asing lalu oma su tinngal kira bapa lai mo kaweng dua ka kaweng tiga karna makanang asing, jadi katong musti rasa akang pung bumbu su pas kabalong, jadi kalu su pas. Katong campor dikaring tapi katong biking adonan babasa lai, adonan babasa itu katong pake tepung saja itu, lalu kasi basa sadiki supaya darim karing pinda ka basa lah bale topu dikaring lalu suda kasi siap, tacu, ada minya kalapa kalu minya kalapa disitu su panas la mulai taru ayam tuh satu abis satu, kalu ayam itu akang sumulai mera-mera berarti itu akang sumulai masa, lalu kalu akang su mulai mera lah capat angka jua jang akang gosong akang <hesitation> akang biasa orang tatua bilang akang angos, angos itu seng makang lai, akang maeng di pante, jadi kalu su mera tuh capat angka, angka itu kastinggal barang lima menit lalu mulai saji jua par-par yang cucu dolo, karna cucu-cucu dong seng bisa lia yang bagitup-bagitu kalu ayam tuh akang su masa taru dimeja maka akang langsung abis, jadi kalu su masa siapkan cucu-cucu anam <hesitation> dua pulu orang itu siap dimeja lalu mulai bage nasi sadiki, ayam sadiki lah dong mulai makang akang kalu akang cucu dua pulu tuh sudah, bararti skarang panggel yang ana dua blas tuh deng oma deng opa, lalu mulai rasa akang, lalu disitulah cara membuat dan memakan <laughs> ayam itu basudara jadi. Ayam yang paleng penting itu adalah katong jaga akang pung kebersihan, kadang biasa ayam-ayam nih kan akang jua kanal penyakit ju <hesitation> bisa paleng capat tertular to, panyakit-panyakit ayam tuh hati-hati bapa kami jang katong maeng makang lai tiba-tiba katong mati-mati ayang. Jadi kalu ayam dia sukanal penyaki bagitu jang makang lai jang sampe katong mati-mati ayam ka, katong penyaki sama deng ayam lah kaget-kaget sadiki lai katong manganto lah tatidor lah sudah.